إذا ودك تبدأ تاكل أكل صحي حاول تظيف السلطة دايم مع وجباتك زي سلطة الجرجير أو التبولة هذي مليانة فوايد، بعدين حاول تاخذ لك وجبات خفيفة بين الوجبات مثل الفواكه التمر أو المكسرات بدل الأبيظ خبز البر، وقلل الزيوت والدهون يعني حاول تطبخ بزيت الزيتون بدل الزيوت الثقيلة هذي. جرب سوي لك صدور دجاج أو سمك، هذي أكلات خفيفة وصحية بنفس الوقت.